Yenuu tuchu tuchi kuechi tuchi yojón kutu kuano, kutu luchi yeyo ya'a itenuu koo ye'e guacamole, kendano tichi ndavai kuenta kete nuu nduchi ndavai ditá teyuu.